כ'האב ליב דער חודש וואס ס'קומט אויס <hesitation> נאך- ס'נאך <hesitation> פואל ווען ס'ענדיגט שוין רעגענען און ס'איז שוין, ס'איז נאכנישט דא שניי אדער ס'איז שוין דא יא אביסל שניי, און פאר ס'הייבט אן צו ווערן- ווען ס'איז נאך גענוג- ס'ווערט שוין שפעט <hesitation> ס'ווערט שוין טונקל זייער זייער פרי, און מ'קען דאמאלטס גיין שלאפן פרי